أحسن حاچة نبدأ بها يومى هي إني نحل شوية قرآن نسمعو بالطبيعة نصلي صلاتي صلاه الفچر هاذيك أحسن حاجة نبدا بها اليوم ونشعر باتزانا متاعي ونعمل شوية هاكا رياضة باش ندخل في الچو وندخل في ستار معناتها ندخل في النشاط اليومي بتاعي المعتاد.